جانوراں وچ گیان دا سنچار، پہلا کھانا لبھن دے طریقے، بالکاں نوں ماں تے سکھاؤندے ہن کے کیمیں <hesitation> سنچار کرنا ہے۔ ہاتھی اپنے بچیاں نوں پانی دے سروتے اتے کھانے دی تھاں دس دے ہن۔ دووجہ سرکھیا اتے خطرے توں بچنا، کچھ مچھیاں اپنے چھوٹے نال سموہ دے چیّنہ سکھاؤندے ہن جیوں کیمیں چھپنا۔ پنچھی اپنے پنچیاں نوں خطرے دے چتاونے دیندے ہن۔ تیجا سماجک برتاوا تے رویے، باندر اتے ڈالفن اپنے سموہ وچ چالاکیاں اتے کھیڑاں سکھاؤندے ہن۔ کوکاتو، گونی اک دوجے نوں سادھنا دی ورتوں دے طریقے دس دے ہن۔ چوتھا پُشت در پُشت پیڑی لئی یادداشت، بہت سارے سماوک جیوں، ہاتھی، ڈالفن اپنی یادداشت نال اگلی پیڑی نوں سکھاؤندے ہن کہ کیمیں جیؤندے ہن۔